<hesitation> Loza voajagnahary: misy cyclone, misy tondra-drano, misy <hesitation> horohorontany, de misy gôshy rivotro le miodikodiny mafy be igny.